Kinè tsina chaman kam mpizhè chaman mana a <hesitation> maffay a ngasa. yè do a chivid <hesitation> tumbungini angata a chivid a manguno ausa. yè gaka war nga shik nga nga puzo ngasa nga buzo ngasa nga gaka wahala nga shiknga, kaun dolè kir ndawa ndawa ba agi zlau n'ɗè avar antanta ko man agasa yè ayida gi skwi ngidè aka a purak zlau adi. man nara man zlau skwa bi dakwa ko mana mama ɓè kadè. chivid nènga anta sèkabi duniya a gudasna antanata, kinè tsina kèdè dalay mamga ndawa ndawa bè ka vuna fau zlèmbad akinè tsina zura, skwi sat aman a mafa sata va fau zlèmbad zura. ko mana mpizhè ba chivid dèman aka dè man aka ngatska skwa a riy ba azhè, ah ndava akidi yè goda do yè ngatska skwa riy, ko man gas kadè tumbungini magatsa kadè malfatari magatsa, tunda man chivid mpizlè na antanataamana angasa ba. ko nawa ba sam mbèla aza asabi nga fokoy ndava adalaymam ga Man kinè ngèla di tè chivid n'dè kinè ba, man chivid ndè kabi ba va jakda, nga maffayma nga gwadakoy jiri jiri ka ngilan ma a kirmamngaya bi, ka ngul n'fid bi chividman chivid kabi va jakda, nda mpizhè gidau ndavna sa kagi kosuk ngaya, kajakda ko man kosuk akadè agidau ka ngots skwi kèshkètè kandiya ahud ngaya ka ngots skwi kèshkètè kaza vi a kirmamngaya a giya nènga anta nènga anta kinè gwadbi nawa nawa b ngo gusokoy kosuk airy chèwchèw. vo gus mpizhè ariy chèwchèw anawa nawa ba agida angasa kosuk magatsa chivid nda manguno magatsa, man chivid a kinè paudi kinè dè man chivid a kabi kinè daga nèzlè n'jèkda ava. ngidasna a chivid antanata. hakda nga hakda nga ata, <noise> va fau hankal, ahh hakud nga hakud nga atagada, ngidasna a chivid atanata ka, nga warakon chivid mblèa'a kinè tsina man a maffa sè kè dè. man kinè ngèla di tè chivid man M'mutsi tsad tsad ba anga gad agwad tè wahala kèdè, kinè tsina kadè dalay, mamga andzi m'pizhè kam, nga dè mama angada pizkada anga shiknga a wiy nga ngats kada riy biy ba nga shiknga a wiy, sai man n'dè til na amama kabi sa man n'til bi sat magatsa chivid nda manguno magatsa, man chivid a kinè paudi kinè dè man chivid a kabi kinè daga nèzlè n'jèkda ava. ngidasna a chivid antanata, hakda nga hakda nga ata, va fau hankal. ahh hakud nga hakud nga atagada, ngidasna a chivid atanata ka, nga warakon chivid mblèa'a kinè tsina man a maffa sè kèdè, man kinè ngèla di tè chivid man chivid a man amba, angawayakoy chivid kosuk nga n'tè wiy, mpizhè ba anga m'pizhè antamagi kabi sa ngadè var n'dura bi. nga gèdè dayi mafa a hahud a tsina gaba daya a nga gada'a. ahh ashè maffay ba tazhè ata Maffa nigeria ngidè agada yè nguh dè va kata, votsuko giè kinè auda yè tsau tsavul ba, yè tsau n'tè di man mana maffa ay gadamama angada pizkada anga shiknga a wiy nga ngats kada riy biy ba nga shiknga a wiy, sai man n'dè til na amama kabi sa man n'til bi sat, chivid mana amba nga jakda zhigilè aviya, vogau kosuk ginè ka pir nd, ngo gusokoy kosuk airy chèwchèw, vo gus mpizhè ariy chèwchèw anawa nawa ba agida angasa kosuk magatsa chivid nda manguno magatsa, man chi, ka ngots kirmam ngaya ba kashikè asamna akinè sata tsi tsavul, dè man ka rika kirmama ngaya aka ngih vungaya, ka rika kirmam ngayayè kat ma akè sè kam, n'dara man nga nguho koy vunga bi, a wuday nga n'gurgura a wuday nga n'kwutè n'kwutè, nga ngulokon vunga suka agidèmè? Kodo hungwa a hungwa bè ka, ka ngèchè mafa jakda hahuè nigeria sata koman ako do mama maffay tazhè <noise>